راه انا بالنسبة ليا لو كان مخير بين العالم خالي من الطبيعي الطبيعية ولا الجريمة راني باش نخيري ما راهي تاثر بزاف القتل الحاجات من عند ربي واحد بزاف الوقت لي رانا فيه